د اوړو یا ذغالې نري کوونکې وسیلې (چې ورته الک یا چڼ - چټاسکه هم ویل کېږي) هدف دا دی چې اوړه، ذغاله یا نور دانه دار توکي نرم، یوشان او له ناوړه یا غټو ټوټو پاک کړي.